Yuu ka'a xhinini nja'á kuu nii ko'oó tontié, teyonjun nuu ndo non tuno'o kokun no'ó ndaxhao iin xhinion ndaxao yunjá nii ño'on yunján.